Ny kolotsaina any Frantsa dia ny fananan'ny zareo mozea malaza indrindra eran-tany, ary koa ny fananan'ndry zareo amin'ny tanjaka fandrondranana frômazy sy ny sakafo maro samy hafa toy ny dovay ohatra.